Praadikardohkaq ommaq kergeq tetäq ja mullõ miildüseq. Sis praadimuna vai sääne omlett vai munaruug. Panõt sisse mitmõsugutsit asjo, miä sullõ miildüseq ja sis tiit. Väega kerge tetäq. Pannkoogiq, seenehämmähüs, putro saa esiq tetäq. Noq, sääntseq as'aq.